Fomba fagnaboahana tropetra feo, fitaovagna indesigna amin'ny lamozika izy io. Tsofina amin'ny vava dia izy tsofina igny magnaboaka feo amin'izay. Misy bouton maromaro tireny mampiovaova io feo io arakaraka ilay ilaigna.